Kanuu yua ia ka saii naii kootoi yua jenai chii taka suachi luli vaikoyo vina tua kakuniíí pero taka nayiu ñanu luli vaikoyo vina tua kakuniíí pero taka nayiu ñamu ja ni kikoyoi anterior chii ní kantitoi yua naiíí suni chii yua ku ja kanuu suni chii vina ni kajinira ka kauri mani ma este castellanu kari jinari suni te tua ko kaari yua te taka tiu na’anu jena’ade chii naukuu yua te kaa ka’ade jenade koo kanu yua na na skua’aro jenari naun ti saro jii chii kanu xáá yua suni taka naun ín tíkí, ín sa’ama kañuro jenaro in taka yua intí’í yua chii kanuu chii naun ntí’í ku suni naun ioo suni te kakankoyo nayiu tua’a yua nu jika ka kaii jenaii, cuu kanta yua a luu kantaa ka kai jenaii te yua kua kanuu yua sa’ari jenari kotori yua jenari, sa’amari jenari, te sa’ama ja ka nuva, ka va ni kanu’u mamari, takaa papari jenade, taka noun tí’í ni kuu yua yaute kanuu samaun jenari na sa’ari, koturi yua suni.